Eee, telewodne bida bida bidi admission ama karanta. Saay mani himbe, tutlumidi himbe, tutlumdu da bida. Mintan fototere mo tsaa, mintan hebinda ramakbe.